қайырлы таң құрметті сенаторлар шақырылған лауазым иелері
отырысымызды бастайық депутаттарды тіркеуден өтулерін сұраймын
тіркеу режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық екі депутат қажетті кворум бар сенат отырысын ашық деп жариялаймын
құрметті депутаттар он бесінші наурызда әріптесіміз әкімов рашит қайыржанұлының туған күні болды құттықтаймыз сізге зор денсаулық депутаттық қызметке табыс тілейміз
қуанышты жағдай
енді жұмысымызды бастайық
күн тәртібінің жобасы сіздерде бар келісесіздер ме басқа ұсыныстар жоқ па
олай болса күн тәртібіне дауыс берейік
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық екі депутат жақтағандар қырық екі қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ күн тәртібі бекітілді
құрметті әріптестер күн тәртібіндегі алғашқы үш заң жобасы қазақстан мен бразилия арасындағы қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек штаб беру және сотталған адамдарды беру туралы шарттарын ратификациялау жөнінде
заң жобалары бір бірімен байланысты сондықтан бірге қарауды ұсынамын
алдымен үш заң жобасы бойынша бір баяндаманы тыңдап сұрақтар мен жауаптарға көшсек содан кейін қосымша баяндамашыларды тыңдап талқылау өткізіп жеке жеке шешім қабылдайық
қарсылық болмаса осы үш мәселе бойынша баяндама жасау үшін сөз бас прокурордың орынбасары ахметжанов марат мұратұлына беріледі саламатсыз
құрметті дариға нұрсұлтанқызы қадірлі депутаттар
сіздерге қазақстан мен бразилия арасындағы қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек экстрадициялау сотталған адамдарды беру туралы үш шартты ратификациялау мақсатында келіп отырмыз
бразилиямен осындай шарттар жасау бізге маңызды
айта кетейік бразилия біздің алдымен таныған елдердің бірі
жер шалғай болғанымен өзара тығыз
екі мың он алтыншы жылы жылдан бері екі ел арасында визасыз режим орналған соңғы жылдары туристтер саны көбейіп келеді і мысалы былтыр бір мыңнан астам адам келген
ііі дегенмен арасындағы миграциялық заңды бұзатындар тіпті қылмыс жасаған фактілер бар қазір біздің бір азаматшамыз сонда ы түрмеде отыр
енді шарттың өзіне келсек оларға он сегізінші жылы қазақстанда қол қойылған
бірінші шарт ол қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек туралы
ол шарт күдікті адамның кінәсін дәлелдеу үшін қажетті тергеу амалдарын жүргізуді көздейді
мысалы тергеу амалдарын жүргізу куә ретінде айғақ алу сұрау салу жағдайдағы сараптама жасау активтерді қайтару және басқалары
шарт бойынша екі елдің тергеу орындары өзара келісіп бір біріне басқа да көмек бере алады
екінші шартымыз ол ұстап беру туралы шартқа келсек
ол іздеуде жүрген адамдарды қылмыстық жауапқа тарту мен сот үкімін орындау үшін экстрадициялау мәселесін реттейді
шартта ұстап берудің және одан бас тарту нақты негіздері көрсетілген ы оның бәрін айтып жатпайын ы керек сұрақ болса ы қандай жағдайларда бас тартамыз қандай жағдайларда береміз соны түсіндіріп беремін
енді үшінші шартымыз сотталған адамдарды беру туралы шарт оларға жазасын елінде өтеуге мүмкіндік жасайды
конституциямыздың он бірінші бабы бойынша мемлекеттік өзінен тыс жерде жүрген азаматтарын қорғау және оларға қамқорлық жасауға кепілдік береді яғни біздің азаматтарымыз шетелде қылмыс жасаса оларды қорғауға тиіспіз
қазір енді айтып кетейік ііі мынау бразилияның ыыы түрме орындары олар ыыы түрме саны бойынша жиырмасыншы орында қазақстан жүзінші орындамыз ыыы сондықтан біздің азаматтарға бразилияның түрмеде отырғаны оңайға түсіватқан жоқ
і айтып кетсек біздің төрт бразилия түрмесінде отырды қазір біреуінен сол бізге ұсыныс келіп түсті ерлі зайыптылар бойынша осы шарт ратификацияланған соң сол жұмыстрады жасаймыз
сондықтан халықаралық шарттар туралы заңға сәйкес бұл шарттар ратификациялауға жатады себебі азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына тікелей қатысты
шарттарды ратификациялау теріс әлеуметтік экономикалық және саяси салдарға әкелмейді
құрметті депутаттар қолдауларыңызды сұраймыз
рахмет марат мұратұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар жоқ сұрақ болмаса рахмет орныңызға отырыңыз
слово для содоклада по законопроекту о правовой помощи по уголовным делам предоставляется председателю комитета по конституционному законодательству судебной системе и правоохранительным органам волкову владимиру васильевичу
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
договор предусматривает проведение следственных действий необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых
также определены условия и порядок оказания правовой помощи и основания отказа в ней
за годы независимости казахстан на двусторонней основе заключил подобные договора с двадцатью девятью странами и является участником ряда многосторонних соглашений
граждане нашей страны чаще стали выезжать зарубеж
так по информации министерства национальной экономики по состоянию на конец девятнадцатого года
казахстан посетило более шестнадцати миллионов иностранцев из ста пяти стран мира выехало на посещение других стран более десяти миллионов казахстанцев
граждане находясь зарубежом попадают в разные жизненные ситуации к сожалению не только радостные следовательно необходимость правового регулирования данных отношений возрастает
и как раз в этих случаях положение договора призвано сделать возможным реализацию пункта два статьи одиннадцать конституции республики казахстан которая гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами
одной из форм такой гарантии является правовая помощь по уголовным делам
в настоящее время как уже отметил докладчик
девятьсот в настоящее время по данным официальной статистики девятьсот семьдесят восемь граждан республики казахстан осуждены за рубежом и тысяча четыреста сорок четыре иностранцев осуждены в казахстане
так например в бразилии в восемнадцатом году на восемь лет осуждена гражданка казахстана и она конечно же нуждается э в правовой помощи
граждан бразилии отбывающих наказание э в казахстане нет
в девятнадцатом году компетентными ораганами иностранных государств исполнено четыреста тридцать четыре следственных поручений правоохранительных органов об оказании помощи по уголовным делам в отношении граждан республики казахстан
и рассмотрено четыреста восемьдесят восемь аналогичных ходатайств поступивших из иностранных государств
и вот как раз ратификация договора будет способствовать установлению в казахстане международного правового режима направленного на повышение эффективного сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью
уважаемые депутаты все комитеты аппарата сената предоставили свои положительные заключения законопроект прошел необходимые стадии обсуждения и с учетом изложенного комитет
в соответствии со статьей шестьдесят первой конституции э республики казахстан рекомендует принять закон республики казахстан
о ратификации договора между республикой казахстан и федеративной республикой бразилией о взаимной правовой помощи по уголовным делам
прошу поддержать спасибо
енді ұстап беру туралы шартты ратификациялау жөніндегі заң жобасы бойынша сөз конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі әбдікеров рысқали қалиақбарұлына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
бүгін де еліміздің бразилия федеративтік республикасымен дипломатиялық ынтымақтастығы жиырма бес жылдан астам қарқынды дамып келеді
бұл өз кезегінде екі ел арасындағы сауда ауыл шаруашылығы туризм және инвестициялар сияқты салалардағы ынтымақтастықты арттыруда
қазіргі кезеңде халықаралық қатынастар жедел дамып техникалық прогресс өркендей түскен уақытта бір мемлекеттің
аумағында қылмыс жасап жасаған адам оның шегінен шығып басқа мемлекеттің аумағында жасырынып қылмыстық әрекетін жалғастыруға мүмкін екені баршаға мәлім
осыған орай мемлекеттерді мұндай әрекеттерге тосқауыл қою жолында өзара күш жігерді біріктіре отырып қылмыс жасаған адамдарды ұстап беру институтын дамытуды қолға алып халықаралық құқықты қарым қатынасты тереңдете түсу бұл заңдылық
осы ретте бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған шарт қылмыстық қудалауды жүзеге асыру немесе сот үкімін орындау үшін
іздестіріліп жатқан адамдарды ұстап беру мәселелерінде бразилиямен қарым қатынасты реттеу арқылы қылмыстықпен күресудің тиімділігін арттыру мақсатында әзірленген
сондай ақ шартта ұстап беру және одан бас тарту үшін нақты негіздер айқындалған
шартты жүзеге асыру тиімді халықаралық құқықтық белсенділікті нығайта түседі сонымен бірге адамдар құқықтарын қорғау дәрежесін халықаралық деңгейге сәйкестендіреді
заң жобасы комитеттерін кеңейтілген отырысында жан жақты талқыланды оң қорытындылар алынды
осы айтылғандарды ескере отырып аталған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет рысқали қалиақбарұлы
келесі сөз сотталған адамдарды беру жөнінде шартты ратификациялау туралы заң жобасы бойынша конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі бекназаров нұрлан құдиярұлына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
сіздердің қарауларыңызға қазақстан республикасы мен бразилия федеративтік республикасы арасындағы сотталған адамдарды беру туралы шартты ратификациялау туралы заң жобасы ұсынылып отыр
хаттаманы ратифкациялау келісімге сәйкес мемлекеттер арасында сотталған адамдарды бас бостандығынан айыру жазасын одан әрі өз отанында өтеу мүмкіндішін беру жөнінде шарт жасасу болып табылады
жалпы алғанда елден тыс жерде сотталған біздің азматтарға қаржы тапшылығы мен тілдік кедергілерге байланысты туыстарыменен кездесуі негізгі қажеттілерін жеткілікті мөлшерде қамтылу қиындыққа соғатыны белгілі
сондықтан келісімшарт шетелдіктерге және біздің азаматтарға басқа елде қылмыс жасаған жағдайда өз отандарында жазаларын өтеп
босатылған кезде қоғамға тез арада бейімделіп өзіне жақын ортаға қосылуына мүмкіндік береді және әлеуметтік жағынан оңалтуға оң әсерін тигізеді
заң жобалары бойынша заң бастамашылармен және басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдерінің қатысуымен жұмыс тобының отырыстары өткізілді және жан жақты талқыланды
сенат комитеттеріне заң жобасы бойынша ұсыныстар менен ескертпелер келіп түскен жоқ
баяндалғанды ескере келе конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті қазақстан республикасы парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы қазақстан республикасы заңы жиырма тоғызыншы бабының бірінші және жетінші
тармақшаларын басшылыққа ала отырып мәжіліс мақұлдаған қазақстан республикасы менен бразилия федеративтік республикасы арасындағы сотталған адамдарды беру туралы шартты ратификациялау туралы
қазақстан республикасының заңын сенат отырысының қарауына енгізеді және қазақстан республикасы конституциясы алпыс бірінші бабы төртінші тармағына сәйкес оны қабылдауды ұсынады
қолдауларыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет
рахмет нұрлан құдиярұлы
ал енді заң жобаларды талқылауға көшеміз сөйлейтіндер бар ма
сөз сенатор сафинов қанатбек бейсенбекұлына беріледі
уважаемая дарига нурсултановна уважаемые депутаты
я хотел бы выступить в поддержку эээ обсуждаемых договоров
взаимная выдача э разыскиваемых лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение является неотъемлемым составным
принципом уголовного права неотвратимость наказания за совершенное преступление поэтому развитие института экстрадиции на сегодняшний день является актуальным для нашей страны
свидетельством этого выступает количество стран с которыми казахстан заключает международные договора в уголовно правовой сфере в последнее время
поэтому а предлагаю своим коллегам поддержать ратификацию договора между республикой казахстан и федеративной республикой бразилия в выдаче лиц
в случае ратификации второго договора э между республикой казахстан и федеративной республикой бразилия о взаимной правовой помощи по уголовным делам у казахстанских правоохранительных специальных органов появится возможность получать
от бразильской стороны доказательства направленные на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых возвращать в страну похищенные и выведенные за рубеж денежные средства возмещать причиненный преступным посягательством ущерб потерпевшим
кроме того м вы знаете что бразилия является не только наикрупнейшей страной в латинской америке но и имеет очень значительный вес в политическом аспекте
она также является самым крупным экономическим партнером казахстана среди латиноамериканских государств
товарооборот в девятнадцатом году составил порядка триста миллионов долларов сша поэтому заключение данного договора является мерой своевременной и необходимой
ратификация договора между республикой казахстан и федеративной республикой бразилия в передаче осужденных лиц
направлена на реализацию статьи одиннадцать конституции нашей страны которая обязывает государства обеспечить своим гражданам защиту и покровительство за его пределами
кроме того договор носит гуманный характер так как он предоставляет гражданам обеих стран возможность отбывать наказание у себя на родине
что в свою очередь ускорит процесс реабилитации интеграции осужденных лиц в среде своего социального происхождения
кроме того с семнадцатого года между казахстаном и бразилией действует безвизовый режим имеются тесные торговые отношения
в этой связи прошу поддержать ратификацию вышеназванных договоров спасибо
спасибо канатбек бейсенбекович
басқа сөйлейтіндер жоқ осымен талықылау аяқталды дауыс беру рәсіміне көшеміз
алдымен қазақстан мен бразилия арасындағы қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек туралы шартты ратификациялау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық екі депутат жақтағандар қырық екі қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
келесі қазақстан мен бразилия арасындағы ұстап беру туралы шартты ратификациялау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық екі депутат жақтағандар қырық екі қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
енді қазақстан мен бразилия арасындағы сотталған адамдарды беру туралы шартты ратификациялау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын

нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық екі депутат жақтағандар қырық екі қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
бразилия бойынша үш заң қабылданды шақырылған азаматтарға рахмет аман сау болыңыздар маска киіп жүріңіздер

құрметті депутаттар келесі мәселе көлік құралы паспортының және өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері паспортының
бірыңғай нысандарын енгізу және электрондық паспорттар жүйелерін ұйымдастыру туралы келісімге армения республикасының қосылуы туралы хаттаманы ратификациялау жөніндегі заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз индустрия және инфрақұрылымдық даму вице министрі ержанов аманияз қасымұлына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
сіздердің назарларыңызға екі мың он төртінші жылғы он бесінші тамыздағы көлік құралы паспортының көлік құралы шасси паспортының және өздігінен жүретін машина мен техниканың басқа да түрлері
паспортының бірыңғай нысандарын енгізу және электрондық паспорттар жүйесін ұйымдастыру туралы келісімге армения республикасының қосылуы туралы хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасы ұсынылады
осы хаттамамен армения республикасы келісімге қосылады және электронды паспорттар жүйесін енгізу бойынша міндеттемені өзіне алады
келісім бірыңғай кеден аумағында көлік құралдарының өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің еркін айналысын қамтамасыз ету үшін жағдай жасауға ықпал етеді
сондай ақ еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттерінің аумағында өндірілген және тіркеуге жататын көлік құралдары мен техниканың басқа да түрлеріне берілетін паспорттарының бірыңғай оның ішінде электрондық нысандарын қолдау мәселелерін реттейді
осы келісімді іске асыру мақсатында еуразиялық экономикалық комиссияның екі мың он бесінші жылдың жиырма ы жиырма екінші қыркүйегіндегі нөмір жүз жиырма екінші шешімімен электрондық паспорттар жүйесінің
жұмыс істеу тәртібі сондай ақ көлік құралдарының және техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорттарын рәсімдеу тәртібі мен құрылымы бекітілді
екі мың он тоғызыншы жылғы он үшінші мамырда қазақстан республикасының үкіметінің нөмір екі жүз жетпісінші қаулысымен ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамы электрондық паспорттар жүйесінің ұлттық операторы болып анықталды
ол қазақстан республикасы аумағында жүйенің жұмыс істеуін сондай ақ жүйенің барлық қатысушыларының өзара іс қимылын толық қамтамасыз ететін болады
қазіргі уақытта ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамы және жүйелерінің әкімшісі электрондық паспорт акционерлік қоғамымен өзара іс қимыл мәселелерін пысықтап жүйенің және і жеке бағдарламалық қамтамасыз етуін әзірлеуді бастады
нөмір жүз жиырма екінші шешімге сәйкес көлік құралдары бойынша электрондық паспорттарды енгізу мерзімі
екі мың жиырмасыншы жылдың бірінші қарашасына і өздігінен жүретін машиналар бойынша екі мың жиырма бірінші жылдың бірінші қарашасына дейін бекітілді
көрсетілген қазақстан республикасы заңнаманың жобасы қолдау қазақстан республикасының заңнамасын кейіннен осы жобаға сәйкес келтіруді талап етпейді және мемлекеттік бюджеттен қаржы шығындарына әкеліп соқтырмайды
осыған байланысты заң жобасын қолдауды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет аманияз қасымұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар жоқ орныңызға отырыңыз рахмет
слово для содоклада предоставляется члену комитета по экономической политике инновационному развитию и предпринимательству бортникову михаилу михайловичу
рахмет уважаемая дарига нурсултановна уважаемые коллеги
напомню что основное соглашение о введении единой формы паспорта транспортного средства паспорта шасси транспортного средства и паспорта самоходной машины и других видов техники и организация системы электронных паспортов
от пятнадцатого августа две тысячи четырнадцатого года к которому присоединяется республика армения ратифицирована нашим парламентом в две тысячи пятнадцатом году и регулирует следующие вопросы
первое применение единых форм паспорта транспортных средств произведенных на территории государств э сторон и подлежащее регистрации на их территориях
второе применение электронных паспортов транспортных средств подлежащее государственной регистрации на территориях государств подписавших данное соглашение
отмечу что до принятия соглашения законодательство государств членов регулирующее вопросы оформления паспортов транспортных средств имело ряд существенных различий
такие различия в том числе в процедурах оформления паспортов негативно сказывались на свободном обращении транспортных средств самоходных машин и других видов техники в рамках еаэс
в этой связи соглашение позволило обеспечить общий подход к организации контроля за соответствием конструкции технического состояния выпускаемых в обращение на территории еаэс транспортных средств требованием технических регламентов
особо подчеркну что переход от бумажных форм паспортов к электронным обеспечит недопущение выпуска в обращение на территории союза техники несоответствующей установленным требованиям безопасности
а также позволит создать единую базу данных транспортных средств самоходных машин и других видов техники выпускаемых в обращение на территории союза и возможность предоставления технической и иной информации о таком транспорте
рассматриваемый сегодня протокол предусматривает присоединение республики армения к вышеуказанному соглашению со всеми имеющимися обязательствами
постоянные комитеты сената замечаний и предложений по данному законопроекту не имеют
в соответствии с нормами закона республики казахстан о международных договорах республики казахстан протокол подлежит ратификации
с учетом изложенного комитет по экономической политике инновационному развитию и предпринимательству рекомендует принять данный законопроект
прошу поддержать спасибо
спасибо михаил михайлович
мәселені талқылауға көшеміз сөз сөйлейтіндер бар ма
әділбеков дәурен зекенович сөз сізге беріледі
төраға құрметті әріптестер сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған келісім еуразиялық экономикалық одақ елдерінің аумағында өндірілген және тіркеуге жататын көлік құралдары мен техниканың еркін айналысын қамтамасыз етуге бағытталған
бұл заң жобасының мақсаттары одақтың аумағында белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейтін техниканы айналымға шығаруға жол бермеу ы одақ аумағында
айналымға шығарылатын көлік құралдарының бірыңғай дерек қорын құруды және мұндай көлік туралы техникалық және өзге де ақпаратты ұсыну мүмкіндігін қамтамасыз ету болып табылады
аталған жұмыстарды іске асыру үшін нормативтік құқықтық база бар тиісті құжаттар қабылданды
бүгінгі қаралып отырған хаттама армения республикасының жоғарыда көрсетілген келісімге барлық і міндеттерімен қосылуын көздейді
құрметті әріптестер жоғарыда аталғандарды ескере отырып заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет басқа сөйлейтіндер жоқ талқылау аяқталды
енді шешім қабылдайық
хаттаманы ратификациялау туралы заңды қабылдау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық екі депутат жақтағандар қырық екі қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
шақырылған азаматтарға рахмет сау болыңыздар
құрметті депутаттар келесі мәселе еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа қырғыз республикасының қосылуына байланысты қырғыз республикасының еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты еуразиялық экономикалық одақтың құқығына кіретін жекелеген
і халықаралық шарттарды және еуразиялық экономикалық одақ органдарының актілерін қолдануы жөніндегі жағдайлар мен өтпелі ережелер туралы хаттамаға өзгеріс енгізу туралы хаттаманы ратификациялау жөніндегі заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз премьер министрдің бірінші орынбасары қаржы министрі смайылов әлихан асқанұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
сіздердің назарларыңызға екі мың он төртінші жылғы жиырма тоғызыншы мамырдағы еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа қырғыз республикасының қосылуына байланысты қырғыз республикасының екі мың он төртінші жылғы
жиырма тоғызыншы мамырдағы еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты еуразиялық экономикалық одақтың құқығына кіретін жекелеген халықаралық шарттарды және еуразиялық экономикалық одақ органдарының актілерін
қолдануы жөніндегі жағдайлар мен өтпелі ережелер туралы он бесінші жылғы сегізінші мамырда қол қойылған хаттамаға өзгеріс енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы қарауға енгізілді
қырғыз республикасы екі жыл ішінде үшінші елдермен шегарадан өткізу пункттерін жайластыруды және материалдық техникалық жарақтандыруды қамтамасыз ету міндеттемесін алған
сонымен бірге мерзімдерді ұзарту бойынша қырғыз тарапы бастама жасады
өткізу пункттерін жаңарту жұмыстарын аяқтау үшін оларға қосымша уақыт қажет болып тұр
мемлекеттердің басшылары жоғарғы еуразиялық экономикалық кеңес отырысының шеңберінде жиырма төрт айдан қырық сегіз айға яғни екі мың он тоғызыншы жылдың он екінші тамызына дейін өзгеріс енгізу туралы хаттамаға қол қойды
дегенмен бұл мерзімді де қырғыз тарапы үлгерген жоқ
осыған орай екі мың он тоғызыншы жылғы жиырма тоғызыншы мамырда нұр сұлтан қаласында мемлекеттердің басшылары жоғары еуразиялық экономикалық кеңес отырысының шеңберінде
қырық сегіз айдан жетпіс екі айға яғни екі мың жиырма бірінші жылдың бірінші жылдың он екінші тамызына дейін өзгеріс енгізу туралы хаттамаға қол қойды
алайда бұл жақын арада сіздердің қарауларыңызға енгізілетін басқа хаттаманың нысанасы болады
хаттаманы ратификациялау қазақстан тарапы үшін ешқандай әкеліп соқтырмайды және өзгеріс енгізу заңды сипатқа ие
сіздерден осы хаттаманы ратификациялау бойынша оң шешім қабылдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет әлихан асқанұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар жоқ орныңызға отырыңыз
қосымша баяндама жасау үшін сөз экономикалық саясат инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің мүшесі құртаев әлімжан сейітжанұлына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
еуразиялық экономикалық одақты құру идеясы қазақстан республикасының тұнғыш президенті елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаевқа тиесілі
аталған құжат одаққа қатысушы елдердің экономикаларын дамыту үшін ұзақ мерзімді тұрақты жағдайларды қамтамасыз ететін еуразиялық
интеграцияның дамуына бастау береді сондай ақ төрт еркіндікті тауарлар капитал қызметтер және жұмыс күшінің еркін қозғалысын жүзеге асыруға мүмкіндік жасайды
бүгін де еңбек етушілер одақ ішінде еркін қозғалып қосымша талаптар мен рұқсаттарсыз жұмыс істейді
сонымен қатар одақ ішінде сауда кедергілеріменен күрес институционалды екі мың он алтыншы жылдан бастап елу бір кедергі жойылды
соңғы жылдары одақ ішіндегі өзара тауар айналымы шамамен отыз екі пайызға өсті
екі мың он төртінші жылғы төртінші желтоқсанда армения парламенті елдің еуразиялық экономикалық одаққа қосылуы туралы шартты ратификациялады
екі мың он төртінші жылдың жиырма үшінші желтоқсанында жоғарғы еуразиялық экономикалық кеңестің отырысына қырғызстанның еуразиялық экономикалық одаққа қосылуы туралы шартқа қол қойылды
екі мың он бесінші жылдың бірінші қаңтарында еуразиялық экономикалық одақ құру туралы шарт күшіне енді
екі мың он бесінші жылдың екінші қаңтарында армения еуразиялық экономикалық одаққа ресми түрде кірді
екі мың он бесінші жылдың тамыз айында қырғызстанның еуразиялық экономикалық одаққа кіру рәсімі аяқталды
қаралып отырған еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер басшыларының екі мың он сегізінші жылғы он төртінші мамырда қол қойған заң жобасыменен
қырғыз республикасының мемлекеттік шегарасындағы өткізу пункттерін жайластыру және материалдық техникалық жабдықтау мерзімі тағы екі жылға ұзартуы ұсынылды
заң жобасы жұмыс тобының комитеттің кеңейтілген отырыстарында қаралды
сенаттың тұрақты комитеттің заң жобасы бойынша ескертулері менен ұсыныстары жоқ
қазақстан республикасының халықаралық шарттары туралы қазақстан республикасы заңының он бесінші бабына он бірінші бабына сәйкес қаралып отырған хаттама ратификациялауға жатады
баяндалғанды ескере отырып қазақстан республикасы парламент сенатына регламентінің қырық екінші тармағына сәйкес екі мың он төртінші жылғы екінші жиырма тоғызыншы мамырдағы еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа қырғыз республикасының

қолдану жөніндегі жағдайлар менен өтпелі ережелер туралы екі мың он бесінші жылғы сегізінші мамырда қол қойылған хаттамаға өзгеріс енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасын қабылдауды ұсынамыз
назарларыңызға рахмет
рахмет әлімжан сейітжанұлы
сөз еңсегенов сәрсенбай құрманұлына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
бүгін сенаттың отырысында қаралып талқылауға түскен заң жобасын қолдау туралы бас комитетінің ұсынысына мен де қосыламын аталған заң жобасы комитеттің отырысында қаралған болатын
қырғыз республикасы экономикалық одаққа кіретін біздің одақтас мемлекет іргелесе жатқан ел сондықтан оның үшінші мемлекеттермен шекарадан өткізу пункттеріне
пункттерін талапқа сай келтіру міндетін орындау үшін мүмкіндік беру туралы мемлекеттік басшылары қол қойған хаттама әрине одаққа кіретін мемлекеттер үшін маңызды және олардың әрқайсысы бұған мүдделі
міне осы жағдайды ескере отырып екі мың он сегізінші жылы он төртінші мамырда одаққа кіретін мемлекеттік басшылары қырғыз мемлекетіне мүмкіндік беру оны екі жылға ұзартқан ол туралы айтылды
ол хаттамада көрсетілген мерзім екі мың он тоғызыншы жылдың он екінші тамызында аяқталды
қарап отырсақ мемлекет басшылары қол қойған уақыттан бері күні бүгінге дейін
бір жыл он ай немесе жиырма екі ай өткен
хаттамада көрсетілген қырғыз мемлекетіне берілген мерзім екі мың он тоғызыншы жылы он екінші тамызда аяқталды деп айттым яғни мерзімі аяқталғаннан берімен қарай он ай өтті шын мәнінде
бүгінгі қаралып отырған құжаттың
мағынасы мәні жойылды
себебі он тоғызыншы жылы мемлекет басшылары бұл мәселені қарап екінші хаттамаға алды қырғыз республикасына жиырма бірінші жылға дейін уақыт беріп отыр
ол хаттама әлі күнге шейін жоқ менің
түсінбейтін нәрсем екі баптан тұратын жарты бет хаттаманы жиырма екі ай бойы созудың қандай қажеттілігі негіз болды
министрлік үкімет үкіметтің кеңсесі осыншама уақыт не істеп жүр
шын мәнінде бүгін біздер парламент осы заңды мақұлдаған мәжіліс бүгін қабылдайық деп отырған заңды сенат
техникалық рәсімдеуші ғана соның міндетін рөлін атқарушы болып отырмыз
құрметті премьер министрдің бірінші орынбасары қатысып отырған әлихан асқанұлы
жалпы үкіметтің тарапынан парламентті қолжаулыққа айналдыру тәжірибесін тоқтату керек деп есептеймін
сіздер бізді тығырыққа тіреп отырсыздар жол қалдырмай отырсыздар
аталған хаттаманы ратификациялауға оған қарсы келуге болмайды
қабылдасақ мынандай жағдайға бізді сіздер титермелеп жеткізіп отырсыздар
сондықтан алдағы уақытта мұндай мәселелерге мән беріп оның болдырмау жолын алу қажет деп есептеймін және осы мәселеге
мәселеде жауапсыздық танытқан тиісті мемлекеттік органдардың қызметкерлердің жауапкершілігін қарап шарасын алып хабарласаңыз деген ұсынысым бар
рахмет назарларыңызға
рахмет і сөз жолдасбаев мұратбай сматайұлына беріледі
рахмет уважаемая дарига нурсултановна уважаемые коллеги
мы только что дослушали основного докладчика уважаемого әлихана асқанұлы и содокладчика моего коллегу алимжана сайтжановича где были освещены все основные положения данного законопроекта
являясь депутатом от жамбылской области я знаю ситуацию на пропускных и таможенных пунктах с соседним государством все основные пункты пропуска республики казахстан находятся именно на границе с жамбылской областью

с учетом изложенного уважаемые коллеги прошу поддержать данный законопроект
спасибо за внимание
спасибо осымен талқылау аяқталды енді шешім қабылдайық
хаттаманы ратификациялау туралы заңды қабылдау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық екі депутат жақтағандар қырық екі қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
шақырылған азаматтарға рахмет аман сау болыңыздар
құрметті әріптестер депутаттық сауалдар бар ма
сауалдар жоқ
онда бүгінгі күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды
уважаемые коллеги как вы знаете в стране объявлено чрезвычайное положение
это своевременно принятая крайне необходимая мера и мы все это хорошо понимаем
в этой связи мною подписано соответствующее распоряжение
на период действия чрезвычайного положения отменяются все командировки и плановые публичные мероприятия а законотворческая работа продолжается
хочу обратить ваше внимание что мы должны по возможности ограничивать количество приглашенных на заседание палаты и комитетов
большую часть работы с документами можно вести дистанционно для этого у нас есть все технические возможности
более семидесяти сотрудников аппарата переведены на режим работы из дома остальным сотрудникам установлен сокращенный рабочий день
в здании сената несколько раз в день проводятся необходимые санитарно эпидемиологические работы и их проведение находится на постоянном контроле ответственных должностных лиц
уважаемые коллеги принимаемые сегодня нашим государством меры по профилактике коронавирусной инфекции профессионально выверенные и правильные
хочу особо подчеркнуть эти меры необходимые и достаточные надеемся
мы сегодня работаем на опережение
задача государства сохранить жизни и здоровье наших граждан обеспечить функционирование экономики и потребительского рынка
медлить нельзя
одновременно безусловно мы должны держать в постоянной зоне внимания занятость и доходы наших граждан
чрезвычайное положение и карантин к сожалению неизбежно ведут к сокращению деловой активности
многие люди могут временно оказаться не просто без работы но и без средств к существованию
мы знаем что уже есть вопросы по э жителям из алматинской области которые постоянно или временно работают в алматы
это порядка пятисот тысяч человек добавьте к ним членов семей и мы достаточно объемно представим масштаб проблемы
считаю что государственные органы депутаты должны обратить на эту ситуацию самое пристальное внимание
нужны нестандартные смелые решения
для успешной борьбы с эпидемией нужны воля и решительность но также и осторожность
уважаемые депутаты также хочу проинформировать что есть предложение перечислить однодневный заработок депутатов и аппарата сената в фонд борьбы с вирусом нет возражений
если кто то желает дать больше тоже не будет возражений поддерживаете
рахмет құрметті әріптестер бізге ертеңгі күнге сеніммен қарап бойымыздағы үрей мен күдіктен арылу қажет
әлем жұртшылығына темір ханым деп танылған маргарет тетчер біздің қорқыныштың тоқсан пайызы ешқашан болмайтын нәрсе туралы деген
қазіргі таңда баршамыз бәрі жақсы болатыныны туралы ойлап жақсылықтан үміттенуіміз керек
біз талай сында шыныққан мықты халықпыз
біз бәрін жеңеміз
алдағы сенбі күні жарқын мерекеміз наурыз келеді
бұл көктем мерекесі жандану мен гүлдену мейрамы үміт пен жаңару мерекесі
баршаңызға денсаулық пен бар жақсылықты тілеймін
наурыз бізге бұл жылы тек бақыт алып келсін қайғы мен ауыртпалықтан арылтсын
осымен отырысты жабық деп жариялаймын
аман сау болыңыздар келесі жүздескенше рахмет